Voalohany, ny fanabeaza io io ro maha olo io satria tsy olombelo avao tena laha ohatsy ka tsy nivoavolavola tamy fiarahamony teo. Amy alala ty fanabeaza ty fanaova ze raha zay.